യികാലെലി പന്പുണവു ഇംകോഞ്ജി, സുംദരദെ, ചിത്താരനു ബുകാ ഹര്ഷദ മനോഭാവനു നിനപിസാവുദു। നിത്ത ഏള്യഗ്ാത്രാ, ആനംദദ ദ്വനികളു, ബുകാ സോമ്യ താളലു, മനസനു അംതരാളദ ശാംതിനു കൊര്പദു। യുകാളെനിന ബാരിസാനഗ മുക്യവാദു നമ കഡല തിരഡു ശാംതിയുതവാദിദ്ദന ജാഗഡു, നമ ഉചിതവാദു സമയനു യുകാളെയിദ്ദിര്ദു കളെയുളി।